Kua tembi bondereta ikaviko ñanoï. Jaeko amapegua, yayeopia pegua, jare oime kuanunga ɨ pupi yaroata vaera, öime iroɨ pegua, kua tembimonde reta ikaviko ñanoi yandeyeɨpe